ब्राज़ील'अन लोक्क इष्तागथ करपी अस्तात। आनी संगीत खास करून साम्बा हाचो मोग्ग करतात। ब्राज़ील'त कार्निवल हो व्हड उत्सव। फुटबॉल (सॉकर) खूब लोकोप्रिय असा आनी जेवणात विविध्ताय अस्त। तातुथ फेजोआडा सारके परदार्थ अस्तात। ब्राज़ील'त कुटुंब आनी समाज हाका महत्त्व असा